Tamin'izao fotoa izao da nisy mpianatsy ny mpamosavy anakiraiky namadiky ny tenany tsy kinahiny ho lasa sahona Tsy nety niala i satria tsy hainy hoe akory moa zany ny fomba hamadinany azy ho lasa olombolo ndraiky Tsy maintsy nanango ireo zava-maniry madiniky tao anaty ala i nefa tsy maintsy nitandrina tsara koa i fa ny biby maro no niandry azy ary mety hisy rahateo mpamosavy hafa hifaninana aminy